Qog'oz qanday yasalishini men bilishimcha qog'oz bu daraxtlardan yani yog'ochlardan yasaladigan vosita hisoblanadi. Qog'ozni yasalish tartibini judayam yaxshi bilmayman lekin uni bilamanki ular turli xildagi yog'ochlardan daraxtlardan yasaladi.